Zahay zane tsy zatsy anay sôsy kary io fa ty anay lafa mahandro zahay le aharonay voamainy zahay isaka laoky, asiaay voanemba, aharonay voanamba, aharonay tsaramaso, voajobory, kabaro le iny zane sôsinay amy ty menaky ine, vôtabia, tangolo, zay zane ty fihinanay azt fampiasanay kary io.